איך האלט אז פענגוווינס זאלן נישט ווערן גערעכנט אלס א חלק פון פייגלעך, ענדערש זאלן זיי ווערן גערעכנט ווי א קאטשקע. פייגלעך קענען פליען און זיי נישט.